Karazana voamegna: tsaramaso an, voanjobory a, gros pois a, moramasaka a, voemba, lentille a, mahale a, sakisaky a de petit pois.